Haye, kuleer daneejo ana heewi nooneeji. Won hen ko moƴƴi hono kosan en e fooyre en. Won hen ko boni duu hono kasanke en. So wanaa ɗun, yimɓe kaa e faamu muuɗun en, ko rawni fu ina wooɗi. Jonkaa ɗun yimɓe njaarata. Kaa won kulle yogaaji ana ton <laughs> danewol mun wooɗaa de.